के भी टीवी मां एक ग्लास वैक्यूम ट्यूब ह्वोंदि, जेते हम पिक्चर ट्यूब ब्वोलदन। यीं पिक्चर ट्यूब क्या ह्वोदि, पिक्चर ट्यूब तीन तिरा रंग छ्वोड़दि। लाल, हर्यूं अर नीलू रंगा क्या करदि, उजलु जन सि छ्वोड़दि। उजलु क्या ह्वंद यो इलेक्ट्रॉन खास चीज ह्वंदि, तेसे टकरंद चि। तेका बाद ज्वो भी हम टीवी स्क्रीन पर द्योखन, ज्वो भी चित्र बणदन, ज्वो भी हम पिक्चर द्योखदन, ज्वो भी हम समाचार द्योखन, तेका बाद सि तमण्यें ए जंदन टीवी स्क्रीन पर, तब हम टीवी द्योखदन।